آخر كتاب جد جريته هو رواية هوال للكاتبة أحلام مستغنماني، طبعُا هادي الرواية مرة حلوة رومانسية وعميقة، تتحدث فيها عن الحب والخسارة والأمل، وطبعا رواية مؤثرة جدًا أرشحها لإن هي تخلق مشاعر عميقة للقارئ بالإضافة إلى إن هي كتبت بلغة سلسة وجميلة عشان كدة أنا أرشحها لأي حد يقرأها.